Suvni tejash uchun tomchilab sug'orish tizimidan foydalanaman. Qurg'oqchilikka chidamli ekinlarni ekishga o'taman <hesitation> va boshqa qo'shni <hesitation> dehqonlar bilan hamkorlik qilaman.